Tea popo a mata vaan, bean rake nom a popo tea popo vai a mata ean a aba va vaan ean toro nata tea vasisi, nata bai tono sue, ge mata paku va tea sue aba, goe mata paku va tea verete moroko, goe mata paku vatea dede sue. Ean toro uruuru a meha aba. Ta beara kahi murina ama mata paku bona a popo bona a popo bona a popo teara va vaan repa mataa. Paku bona a popo bona a popo teara va vaan repa mataa. Bara o peho vakikimana koa bean rake nom tea popo va mata, bea aba bera kahi moroko ni bona taba sue kivan tea paku bona taba ean toro baitono sue ean repa murina ven to rake vo nae bean paku o mata paku bona a popo va vaan repa mataa haik ta taba ta hata to tavus ki nom avan. Ean repa tei vamata, tei va mararae a tavaan repa tara venei ean a aba a mataa repa ante tea vasisio pete ni kavan bean vasisio pete ni riori. Orepa tara venei ean a aba mata ahaik ta taba ta hata to kahi tavus nana a popo vaan repa mataa.